Este ioo tísaa xiili kakotuyo jii tísaa nchaa luli yua, ioo tísumi, ioo este tisaa luli jaa kakayo kuku jii yua, ioo tísaa ja kakayo jii ja kakayo jii ja chaa yau yunu, ioo este ioo xiaa, ioo tíjii, ioo tí kakáá, ioo xaa este nuu kítí luli yua jenatí yua kuu, yua kuu kítí jaa kantecheti nayiyy ya’a kajiakutí nayiu ya’a te naa in kítí naa ínn kítí luli yua chii, kaa nasantootí nayiu natu tijii yua kanosantootí, nayiu, tí kaka yua chii po yeyutí ituyo yeyutí naun satí pero natu tijii yua chii kanasantootí nayiu nu ntenu ni ji’ii in kítí luliyo xii ínn na nani rííyo ni jii in kue’e xii te kana santootu kítí luli yua, pero tisdá luli yua chii este suni chii ka iootí jantí pero tu jini ntííra naun nani kítí luli jenati.